Mi wawaa lotaaki e nder wendu, amma so naatai mi hoccai tofiyel am e nebban zoza, ngam to mi ranna so mi heyni.